Kpaan dɛɛn nu mda sua. Msua miimii, msua biira, msua ee-è, msua nɔgɔ nɔgɔ, msua burum burum,<npoise> s msua nɔgɔ-nɔgc dɛɛn.